ଜର୍ମାନୀ ରୋ ଖାତ୍ଯା ବେସାରେ କିଛୀ କୁଣ ହୀ ପାରେଵା କୀ। ଜର୍ମାନୀ ରୋ ଖାତ୍ଯାରେ ମୁଖେତ ହୋ ମାନ୍ସଵ ବିଵେନୁ ଗ୍ରଗର ରୋ। ସୋଚେସ ଅଲୂ ଏବଂଗ <hesitation> ବିର୍ଶଟ। ପ୍ରସୀଥ ହୋ ବିଯର ରୋ ଏଠୀ ଜୋନେ। <hesitation> ଜୋନତୋ ଜୋନା ସୁନା ପାନିଯୋ ଉଡେ।